تسليك المرحاض أول الحوض يتم أول شي عن طريق شفاطة تواليت وقوم بالضفط على فتحة السينك أو المرحاض عدة مرات لين ما يمشي الماي وإذا ما مشى الماي روح اشتري المخلوط الكيميائي اللي يمشي المجاري من السوبرماركت وصبه في الفتحة والتفت انه ما يصيد ايدك او يتشمه لانه مو خوش.